Lokaci musu ya kya gagare, bom kor ah mi bonu na sum logho kete kete kete kete kete boh su kya bambikyang ba swa kennah <hesitation> kalankog swa kenna <hesitation> kalebe swa kenna ah gimna duk su bommo nasu kya liga kuma su bomna walka na si bommo gilli hoh ghebisum nasu lidwa woh paghe bisu ligha som bike ah ghyabsum gilli bike ya ghyabisum ba bike kua na gaba nama heh! Meti kigho lelah mini yira ligna ligha yina kum gimi mogho ba. Yanʒu ni bari mini su buk mono wo yayam bos teb mureh nkar teb mureh nkani mini ma sheklini amma kuma maba maba, boh nebo ma maba, maba kawai. Toh, bosum kya sum ah fwa na swa ngyingla mum wuru kol swa kumma gagha belle sometime boh gubu ngyimleh a buksum ma swa bira nigeba fa bone gube yen bi ngyingla buksum swa bira nigheba bohne gube gen bi ngyimla mi boni suya gbaleh amma muko ni ngibi maba, boh gimi maba gimni maba, maba amma suya paghe saboda lokoci sum nu bamu sa shekhi ko manang ko maba gumuduni suya pakni amma yadda suya dobna yenʒu su dobasam koyen shekleh ba bipne koyen shekle ba bipne gi. Su dobasum ni bari mini ko loksu lokni bari mini kina na yaya bos suya pak malen? Kuma kai! Yima eh bira ba woh gimi mogho ba kina eh bira ba ki gimi mogho ba len? Yun ah kyoh ah poroh leleh ka naban ma ah bira ba ko gimimoghoba? Ba yanda ma pakni ka ghaban gimi mogho kuna toh ah ah yima eh bara ko gimumogho ba kina toh ai sarki ywa benam ah bani kuma yera babirim guda lum ko kema malmogho, kema su yu besu ywasum suya dobo masu ya tikhi kunusum tebe bisu ghyon sun amsa ah kuna sum akwai gima ghanibasum kina toh ba damuwa su yu amma nigham peram fa, nigham pora mi yanam bugham, poroh fa. Nigham poram mi yaam bughan poroh min pakni ma muyin kumni duba mal mogho ah misa mi lelah mina kenang, muyu kum kamba amma yu dobna bani kin gabjam ni musam kin nabi yayam na toh, yaya. Bos, logho kusu yu kun tukli adda yam rosina kina toh rosina logho kusu ywa bani kisu dobo kisu gaba boni man ya kyen kyen su gaba ku rosina logho tukli kyembi sa kusu logho su dobna su hadi murisum su dobna ah muri zhekunda swa swok tebe duk gima ya kyen kyeneh ah bani ni gumu yunisum kenang bamarò kuma suya loghi swa fwa muri, swa fwa bami koyen yanì yere kin ki tong yamba ki yamba yakkim sum kemisan su hayi muri gbanh muri nʒereh mido tebe gi tuku ko bami mogho ah misum ab bami ba, yalla musu yuna bani su fwa yasum yadda musu fwani yadda yamba loksisum su yuna bani kisu fwa daidai yadda musu fwani koyen fwa ku zugunde. Gi mogho min ya tongni sum kulung. Ko man yasum kusu hadi muruk, hadi muruk mini, ni gi mogho ba, boh lelah muni ya mini kyembo, ah ya pakni ni gimi kpangakirah meto yok lam gilli ah lah beno ki bamogho yu kuma ndeh ka ghabi gilli ki liba? Boh lah ma pagho ndɛh ki ghabo gilli ba, mudo ni lah kulung ba, gi mogho min ya nabi kulung kenan, ah migin min ya nabi kulung, di migi ba dinagen gi su hadi muruk kusu deb mogho, tebe yum muruk ki nama bamini ni bamini bamini ni bamini um um kuna sum mini ni kuma sum kyyereh kuma toh muroh ka babi bamogho ba um um gi mogho kuma min yer nabi kumuram ehn yer tong yamba ki yamba puri bam kodeyi kari ah ni bala. Ah mi bal kun min ya belleh ah bami, bi yamba purumam kodege nkari ah mi balam, ah mi balkum min ya balleh ah bani, yamba puribam kodeye nkani ah mi balam, yamba tahbam nʒereh nun yiri kun gaba lidwa yakam ah bandi, kimi gimi ya nabi babirim, kini minam ba, duk babirim nʒereh mi maba, yamba yereh ka puri yi ah mi bandi ka ning ya ka fwa tutu ko yoh, kini gima ya nabi babirim na aiya, ah mi tong kunam mim ya togha bene babirim, bin pagham woh kuskere ko kuma yoh <hesitation> kuskure ki yafi minam kin togham yi kiyafi minam ah mi liloh kini gìmi ya balbi yamba na toh yamba yoh ni gi shekleh koyen shekleh gimi ya paghe. Ba gimi ya pak boh, ba gimí ya noba ah mī liloh.